طبعًا، راح أُفَضِّل إني أجدر أَنتقِل فوريًّا؛ هالجوة بتوفر لي إني أجدر أَنتقجل لأي مكان في أي لحظة، وبهيك أجدر أوفِّر وجت وجهد، وأجدر كمان أزور أماكن جديدة، وأشوف أصدقاء جدد، وألتقي بالعائلة بدون ما أَشِيل هم إني أُخطِّط و يعني، بتساعدني في أشياء كثيرة مرة.